ମୈଂନେ ସିର୍ଫ ପାଁଚୀଜର ସାହେତାର ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ଔର ସ୍ଵାଦିସ୍ଟ ଖାନା ବନୀ ସକୂଁଚୂ। ଜିନ୍ଟୋ କୀ ହମେଂ ପୁଲାଵ ବନୀ ସକୂଁଚୂ। ଚାଵଲ ନହୀଂ କରନା ହୈ କି ଆଲୂ ରଲ ଦାଵା, ଗୋବୀଂ ଦାଦୀ ସକୂଁଚୂ ମେଂ, ତୀକେ ସା ଭ୍ଯାଜ, ବଟମାଟର, ବସ ପାଁଚୀଜର ହୁଈ ହୈତାର ବହୁତ ହୀ ସ୍ଵାଦିସ୍ଟ ଔର ମନପସଂଦ ସବକର ଖାନା ବନୀ ସକେ। ଔର ସବସେ ଅଚ୍ଛା ଔର ପଷ୍ଟିକ ଭୀ ହୈ ଜୀଵା, ସବକୋ ଭଡପୂର ମାତର ପ୍ରୋଟୀନ ଭୀ ମିଲବା।